Le fermetira, karazagna raha ampiasaigny am- f- na f <hesitation> fan- fanohizana lamba roa misaraka, de misy coté ava ila ndraiky coté avy ila de misy raha raiky anivo, afaka ampakatra izy agnao ra hamody azy de afaka ampidigniny izy agnao raha anokatra ilay lamba.